نفضل نحتفظ بأسمى الأول الإسم الاول لان الإسم تابع ليك وهو جزء منك يعني ومن هويتك وماضيك وتاريخك يعني وعادى ما-ما نحس يحتاج تغيير ولا حاجة، يعني تخيل شخص بيغير أسمه كأنه بيدها شي جديد.